Diyan no maa waani nima nima kpadiko shuran shinan ako yuani na kam mandi we shin nara yuwanim, ma diyonmu kama anjedireno ni minji minu ndi yiiyo paaro pidi shuupet deyanno ma ni doƙno ɓiran ni mijin nin kitu.